Gawtəl wombəl niŋkə nanə ən mi təə' al nə' kə gawtəl dəl iyaal. Mə gaw gawtəl manə mo nə' jiwlə manə mə gaw gawtatəl manə mən laa yotə rə mən dəlgə mari rə mən laa mari rə' mo kə mə gaw gawtəl manə niisə jiwlə wan sii nəm sə gawtəl manəgərigə ani mə kə gaw gawtəl manə gərigə gwo mane bə i ren resəgə musəpa ama mə kə gaw gaw təl dəl iyə al gərigərə mo mə kə yer yen abə, mə kə ləydə lən, məkə petə pen mabu netə məkə bə tə bən koniya niya pat mo kə gawtəl moal kə mə re gawkə gawtəl wombəl lə gawtəl manə be vanəgə musa pa nə' gawtəl ali aa re wokərə gawtəl ali kə tə'ə' ən be ra be gaw mən kə gəgən nə kpapilya kpa nə gəgən nə kpapilya kpa nə' rem kamkə' ar aa gə'ə'rə ai rar aa gəərə ai nə' rem kamkə workəə ryaturun dan sə mikə mikə tə'ə'.